په هالنډ کې خوږ پخلی، پنیر او کب شهرت لري. «هارینګ» چې د خام کب یو ډول دی، د دوی دودیز خوراک دی. همدارنګه «ستوپ وافل» خواږه بسکټ ډېر مشهور دي. د هالنډ پخلی ساده خو قوي او صحي دي، په خاص ډول د کچالو، سبزي او غوښې ګډ خوراکونه لري.